Ame we un si veni zun benu zun nɛ we hamani ba nicoza un ma wa fami ma wa ni wure a mu sin mɛna a po a mɛ hɛn <hesitation> vɛso-sipasiyali an in zun nɛ baro nɛ bawe ve ma shato mu sin mɛna apo abe to be cururu ma we mi ji oma hɛ'a o sa'o na ma'an mi a a sɛ o ɲuvane <hesitation> mi mi lafiya